Alura capei a i n'a ie dë tüte le rase, a ie cule li dë l'istà ch'a sun le caplin-e, le caplin-e për parese dal sul, për fe ël fen e va la, pöi anduma, cule li për l'invern a ie le barëtte, le barëtte ch'a paru dal freit, i capèl d'lana, i berüciu për andé a travaié, cui li ch'a dövru i müradur e pöi a ie i pasamuntagna për se völe andé propi ën la fioca